سنغافورة جوها حار ورطب طول السنة لان الجو حقها استوائي طبيعي المطر بتكون صابه طول اليوم بالذات في الخريف يعني سنغافورة دايما حارة ورطبة وفيها مطر كتير